Maintso zagny lokon'ny fanatenana avakeo koa ao lokon'ny natiora de mba milamindraiky tsara ny loko maintso tsy zagny ko amignahy aminah edy.